Ɓurani kam ko ɗannoraade oto. Ngati oto heewaani yimɓe, tawatee ko aan jeyi. No mbelaɗaa njahrata. To mbelaɗaa ndarotoɗaa. Kadi ina yaawi, heewaani tampere.